Ko'o tëjk naj mukayn jue jawi'in tunëp jawi'in bed kasëp ma naxjok najtyë të myamëyën manyt's jue myaj naxëp sellador këxë mukëp y mit's pintura myaj nax madyë pintura najtyë t'sokaym.